Nai bula telu ia hataholi a sebut bula musin semi. Bula telu ia biasa cuaca a berubah neme makasufuk lo cuaca manghanak no ita biasa mete bunga la bunan no doon a mekar.